أنا نبي نتحكم في العلاج -علاج الأمراض، حاجة إنسانية عظيمة واجدة، ومنها تساعد الناس فقراء، نعالج الناس، نعالج -نعالج الفقير اللي ما يقدر يعالج روحه وما يجدر يسافر، ما يجدر يشوف حاله <hesitation> ويموتوا بمرضهم يعني بنعالجهم، تشوفهم كيف -كيف حياتهم ماشية؟ ونعالج المرض اللي عندهم.